لو هوصف يوم يكون مثالي بالنسبة لي من الصبح لبليل يكون يوم يبدأ فيه الصبح بتاعي بأن انا امشي في اي جنينة وافطر فطور صحي يعني وبعدها يكون يوم مليان بالانشطة اللي بكون بحبها وينتهي بان انا اسمع بودكاست لطيف.